<hesitation> E volagna roa ambin'ny folo anatigny tao raiky: janvier, février, mars, avrily, mey, juin, juillet, août, septambra, oktobra, novambra, desambra.